Oyilo'o madɛ ba Sirlanka tun, ehh ri kolonizia maba pɔrtigɛra mayɛɛh ve, mabɛnɛ aba olandɛra ma ba biritaniki ra. Ba ŋiann ma a kolonizia ho tun so. Mɛ zɛrɛ zɛrɛ ba ɛndepandasi miba nuwa.oyi lo 'o ma dɛmu ba ɛnfiɛnra bonibin matete.